<hesitation> Fomba fiasan'ny rapy à frômazy am'rapy à frômazy a de izy koa efa hoe rapy à frômazy, rapenao izy a, mirapy ananjy anao a de mivoaka potipotika zany frômazy igny kao lasa karaha hoe <hesitation> lasa potipotika marobe, de afakanao afindrafindra izy anao le mamot- <hesitation> mirapy ananjy igny hoe afindrako akato de afindrako akato.